Jadun yë dun nebya yë a'ay yë ujt'së mynëyën t'sedyëbë yë a'ax në ko'o dun në puxë'ëp jue dun este këxë bi'i jue bësëm bi'i u'utyë ti'i jedun wyajpë jadun jedun ot'stë ti'i jadun dun në i'ixa në ko'o jedun mkutëjëp neje'e dun iu'utyë pësëm neje'e dun, pues t'sedyëbyë ech dun nënëm në ko'o jadun, dun jadun a'ax dun jyatë, në ko'o manitë a'ax dun nyë'ëxnë t'sedyëbë a'ax jedun padyë a'ax dun nyë'ëxnë këxë.